द म्द्यफ्रन् र्ल् अज बै, बिर्त् कनन्ग् त् र्ल्। द बे म्द्यफ्रन् र्ल् लन्ज इ बै, ते मैब मुन्छ् सोम ज्उ सेल्दिग सिनु ब, बे सोम <hesitation> ज् ज्थै सेल्दिउ। भे ज्थै नि स्उ, मला ब, <hesitation> ज् न्द् बे कसि बुन्ग्नन्ग्। नुअल सिनु त्सन् लमन्ल, त्सैकि ज्अ सोम ओसर् नै बे फर्के, ज्थै फर्के, <hesitation> पब्लिक् फर्न् ओपिन्येन् नि स्उ, माब न हिब्ल। भे मुन्छ् सोम ज्उ गज्रि मुन्छ् ज्थै बेर्कन्ग, ज्इ नि स्उ <hesitation> मन्छिफर्न् <hesitation> गज्रि माब बेर्कन्ग। भे फर्के, त्सैकि ज्इ नि, म्द्यफ्रन् म्ला ब, ज् ज्थै <hesitation> बुन्ग्नन्ग्, ओसर् ज्थै बुन्ग्नन्ग्।